nítján flugfélög hafa kyrrsett um eitt hundrað Boeing þotur sömu gerðar og þá sem fórst í Eþíópíu í gær hlutabréf í bandaríska

hríðféllu í dag farþegar Icelandair hafa töluverðar áhyggjur

til átaka kom á milli lögreglu og hælisleitenda sem stóðu í dag fyrir mótmælum á Austurvelli til stendur að flytja bandaríska sendiráðið í nýtt húsnæði við Engjateig í byrjun næsta árs áætlaður kostnaður er sjö komma fimm milljarðar króna húsakynni gamla sendiráðsins við Laufásveg verða seld

sem brotlenti í Eþíópíu í gær fundust í morgun og vonast er til að þeir varpi ljósi á

nítján flugfélög kyrrsettu um eitt hundrað vélar sömu gerðar í dag vélin brotlenti um sex mínútum eftir flugtak frá Addis Ababa í Eþíópíu ekki er ljóst hvers vegna en flugmenn fengu greinilega ekki við neitt ráðið og vélin skall til jarðar á miklum hraða allir um borð fórust alls hundrað fimmtíu og sjö og brak úr vélinni dreifðist um stórt svæði rannsókn hófst formlega í morgun og skömmu síðar fundust hún var af gerðinni Boeing sjö

sjö Max átta og var á leið til Naíróbí í

þar var þeirra sem fórust minnst í morgun en um tuttugu starfsmenn Sameinuðu þjóðanna voru um borð flestir á leið á umhverfisráðstefnu sem hófst í Naíróbí í morgun nítján flugfélög hafa kyrrsett þotur eins og þá sem fórst í Eþíópíu í gær þeirra á meðal eru þrettán kínversk helsta ástæða þess er sú að þota sömu gerðar brotlenti við svipaðar aðstæður í Indónesíu í fyrra

hvað varð til þess að vélin hrapaði það er

fátt vitað en að kyrrsetja ef

verið ákveðið að kyrrsetja fyrstu viðbrögð okkar eru að reyna að komast að einhverjum staðreyndum í málinu reyna að skilja hvað gerðist við við þessar aðstæður við förum inn í okkar hópa fagmanna

flugmanna og annarra og reynum að átta okkur á stöðunni þar sem enn sé mjög lítið vitað um orsakir slyssins um helgina segir Jens að engin ákvörðun

hafi verið tekin um að kyrrsetja þær þrjár Max átta vélar sem félagið er með í notkun það er auðvitað eðlilegt að tengja saman þessi tvö slys og velta því upp hvort þau hljóti ekki að vera tengd það er

sem þau eiga sameiginlegt sama flugvél og sami staður í flugi en það er líka ýmislegt sem bendir til þess að þau sé ekkert endilega nátengd og það má bæta því við að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum um fyrra slysið þá er ýmislegt sem bendir til þess að viðhald samkvæmt okkar stöðlum og evrópskum stöðlum hefði líklegast getað komið í veg fyrir það slys þá miði þjálfun flugmanna Icelandair einnig að því að bregðast rétt við undir þeim aðstæðum sem þar sköpuðust Jens segir að

verið í stöðugum samskiptum við fulltrúa Boeing verksmiðjanna í dag við erum í daglegum samskiptum við þau út af öllum rekstri flugvélanna okkar en í svona málum höldum við samskiptunum mjög nánum og margoft á dag til þess að komast að nýjum staðreyndum og öðru þetta eru tvö hryllileg slys á stuttum tíma hafið þið áhyggjur af stöðu við skiljum það mjög vel að fólk hafi áhyggjur og getum ekki annað en haft samúð með því þetta

lítur ekki vel út

yrði hins vegar gripið til róttækra aðgerða hafið þið orðið vör við að farþegar hafi áhyggjur hafa þeir

já farþegar hafa töluvert

samband við okkur og við skiljum það mjög vel og

reynum að útskýra eins og hægt er fyrir viðskiptavinum okkar hvernig ástatt er langflestir taki þær skýringar góðar og gildar og Jens segist ekki vita til þess að neinn hafi flug vegna málsins og við þetta má bæta að Jens Þórðarson verður gestur Kastljóss að loknum fréttum fyrsta umræða um sjávarútvegsráðherra fór fram í dag og var þingmönnum tíðrætt um að engan afslátt mætti gefa á umhverfisþættinum

á Alþingi en breyting var gerð svo hægt væri að hefja þessa umræðu en sem kunnugt er var frumvarpið lagt fram í síðustu viku þegar atvinnuveganefnd Alþingis var í Noregi að afla sér upplýsinga um reynslu og fyrirkomulag fiskeldis þar í landi það féll ekki öllum vel í geð þá var það hundfúlt að upplifa það að það virkaði eins og

alla vega forsetinn og ætti að ræða þetta mál í síðustu viku

meðan nefndin var í burtu og það eru náttúrlega ekki boðleg vinnubrögð nefndarmenn voru að öðru leyti sáttir við Noregsförina sem þeir töldu hafa skilað gagnlegum upplýsingum þingmenn reifuðu aðeins málið í dag og fóru ekki í smáatriðin á helstu áherslum ábyrgð þingsins löggjafans hvað þetta mál er mikil það er hlutverk þingsins að koma fram með stefnumótun koma fram með lagasetningu þar sem eru settar skýrar leikgreglur að mínu mati er mikilvægt að setja kröfur um umhverfis og

sagðist bjóða fiskeldið velkomið sem nýja atvinnugrein sem skapi atvinnu og tekjur og styrki byggðalög fiskeldi

hefur að ýmsu leyti sömu einkenni og stóriðja hún nýtir auðlindir náttúrunnar og hefur

mengandi áhrif á umhverfi sitt í því efni kemur ekki til greina að minni hyggju að veita neinn afslátt af kröfum um mengunarvarnir

fórum líka til rótgróins fyrirtækis

yfir sunnanvert landið og á að versna á næstu klukkutímunum appelsínugul viðvörun er í gildi fram á hádegi á morgun fyrir Suðurland Suðausturland og miðhálendið einna verst er veðrið í Vestmannaeyjum björgunarsveitir fóru í fyrsta útkall á þriðja tímanum

þar sem þak var farið að fjúka alls hafa verið fimm útköll vegna veðurs í eyjum og á sjötta tímanum var eitt útkall í Vík í Mýrdal þá var veginum milli

Hvolsvallar og Víkur lokað klukkan þrjú og samkvæmt Vegagerðinni verður hann lokaður til morguns í kvöld klukkan átta verður veginum um Skeiðarársand og Öræfi lokað má búast við að þar verði einnig lokað til morguns

bara að halda kyrru fyrir á

bara að halda kyrru fyrir á

atvinnulífsins hafa ákveðið að kæra hluta af boðuðum

Eflingar til Félagsdóms formaður Eflingar segist viss um lögmæti aðgerðanna efling hefur boðað til

sem hefst átjánda mars og beinist að hótelum

samtök atvinnulífsins hafa ákveðið að kæra hluta af þessum fyrirhuguðu aðgerðum til Félagsdóms í tilkynningu frá s a segir að kæran lúti að þremur atriðum í fyrsta lagi telji samtökin svokölluð það er að fólk mæti til vinnu og þiggi laun en sinni ekki afmörkuðum þáttum starfsins þrífi til dæmis ekki tiltekin svæði á hótelum eða hleypi farþegum inn í strætisvagna án þess að taka gjald eða skoða farmiða í öðru lagi telja s a ólöglegt að verkföll hafi í för með sér lögbrot til dæmis ef stöðva umferð með því að hætta akstri eða taka ekki bensín í þriðja lagi telja samtökin

ólögmætt að starfsmenn hliðri reglubundnum störfum til að dreifa kynningarefni frá Eflingu Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir aðgerðaáætlunina hafa verið unna í samráði við lögmenn Eflingar og Alþýðusambandsins

sannfærð um að verkföllin séu lögleg að sögn s a er vonast til að mál þeirra verði þingfest fyrir Félagsdómi á morgun samtökin kærðu líka eins dags þá voru forsendurnar allt aðrar að ekki mættu aðrir greiða atkvæði um verkfall en þeir sem verkfallið næði til það verkfall var dæmt lögmætt og lögðu niður störf á föstudaginn var til átaka kom á milli lögreglu og mótmælenda á Austurvelli í dag þar sem fólk kom saman til að mótmæla aðbúnaði og brottvísunum umsækjenda um alþjóðlega vernd mótmælin í dag eru þau fjórðu sem efnt er til af hælisleitendum á Ísland á einum mánuði fyrstu mótmælin voru á Austurvelli þrettánda febrúar önnur mótmælin voru við Keflavíkurflugvöll þann tuttugasta og sjötta febrúar og þá var efnt til mótmæla við skrifstofur Útlendingastofnunar í Hafnarfirði og í Kópavogi fjórða mars tilefni þeirra mótmæla voru sjálfsvígstilraunir tveggja hælisleitenda á Ásbrú en hópurinn krefst þess að þar verði lokað tugir

lögreglumanna vöktuðu mótmælin á Austurvelli í dag svo virðist sem upptök

milli lögreglu og hælisleitenda megi rekja til tilraunar til að koma upp tjaldi mótmælendurnir vilja vekja athygli íslenskra stjórnvalda á ómannúðlegum aðstæðum hælisleitenda á Íslandi

þeir krefjast þess að allar umsóknir verði teknar til efnislegrar meðferðar og að umsækjendur um alþjóðlega vernd fái að stunda vinnu á meðan þeir bíða úrlausna mála sinna þá vilja þeir betri aðgang að heilbrigðisþjónustu mótmæli hafa verið

þetta eru hælisleitendur að mótmæla sínum aðbúnaði það byrjaði með hvelli

ráðist á lögreglu og við beittum úða ég veit ekki til þess

er borgaraleg óhlýðni við fengum þau skilaboð frá borginni um samkvæmt nýrri skýrslu mannréttindasamtakanna Amnesty International komast þeir sem

í Danmörku ítrekað upp með brot sín nauðgarar

án ótta við refsingu vegna gallaðrar löggjafar er ein sautján kvenna sem sögðu skýrsluhöfundum á vegum mannréttindasamtakanna Amnesty International sögu sína henni var nauðgað fyrir tveimur árum en

var sýknaður einkum vegna þess að hann hafi ekki beitt

líkamlegu ofbeldi heldur haft við hana samfarir án hennar samþykkis

mætti í þessum efnum því aðeins hér á landi og í Svíþjóð er nauðgun skilgreind sem kynferðismök án samþykkis en áður þurfti annað líkamlegt ofbeldi að koma við sögu til að nauðgunin gæti flokkast sem slík

bæði Danir og Finnar vinna nú að breytingum talið er að rúmlega fimm þúsund konum sé nauðgað á hverju ári í Danmörku sérfræðingar segja að lagabreytingin eigi ekki eftir að leiða til fleiri dómsmála en einn þeirra varar við því að litið sé til laganna eða stjórnvalda til að leysa þetta alvarlega vandamál bandaríska sendiráðið á Íslandi verður flutt í ný húsakynni í byrjun næsta árs gangi áætlanir eftir mikið verður lagt upp úr öryggismálum í nýja sendiráðinu bandaríska sendiráðið á Íslandi hefur verið til húsa við Laufásveg í miðbæ Reykjavíkur frá því sendiráðið var fyrst opnað árið nítján hundruð fjörutíu og eitt nú styttist hins vegar í að það verði flutt í ný húsakynni við Engjateig upphaflega stóð til að flytja á þessu ári en nú er stefnt að því í byrjun næsta árs

króna sendiráðið keypti húsið af verktakafyrirtækinu Ístaki en höfuðstöðvar fyrirtækisins voru þar til skamms tíma húsið var byggt árið tvö þúsund og tvö og er rúmlega tvö þúsund tvö hundruð fermetrar mikið er lagt upp úr öryggismálum í og við nýju bygginguna

umlykja hana og skothelt gler er í öllum gluggum svo dæmi séu tekin en verða nágrannar varir við hátt öryggisstig þegar sendiráðið verður enginn formlegur sendiherra Bandaríkjanna hefur verið starfandi á Íslandi í rúmlega tvö ár var tilnefndur sendiherra í fyrra þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins hjá Einar Erni Jónssyni handknattleiksdeild Fjölnis hefur kært framkvæmd undanúrslitaleiks bikarkeppninnar í handbolta á föstudagskvöld Fjölnir tapaði gegn Val eftir umdeildan dóm

lokasekúndunum ljóst er hvaða átta lið leika í úrslitakeppni úrvalsdeildarinnar í körfubolta enn er þó hörð barátta um deildarmeistaratitilinn og sætaröð deildarinnar Madrid á næstu dögum hann hætti með liðið í vor eftir þriðja sigurinn í meistaradeildinni í röð

flugfélög hafa kyrrsett um eitt hundrað Boeing þotur sömu gerðar og þá sem fórst í Eþíópíu í gær hlutabréf í bandaríska

hríðféllu í dag farþegar Icelandair hafa töluverðar áhyggjur

þrjár vélar sömu gerðar

þeim fjórðu á innan við mánuði

milljarðar króna húsakynni gamla sendiráðsins við Laufásveg verða seld þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld takk fyrir samfylgdina og